اهم سؤالين الي بسالهم حق اعرفه يعني بشكل مثالي بيكونون <hesitation> انت ش- وين جايف روحك بعد خمس سنين وانت ليش عايش يعني ليش شنو الدافع يعني من الي تسويه في حياتك